अगर मैं घर पे हौं और मये पास पाँच मिनटे लंच के लिए तो मीं जो है, सबते पहेल गैस जराये कइन। बापे आलूने सैकुंगो, आलूने सैकेने बामे नोन मिर्च भर कइन और बाए दही में डार्किन और बाए खायबे लग जाएंगो।